Fômba fanehoan'ny amboa fitiavany tompony. Izy kôa fa avy hitany avarô, ohatra avy nibôaka hely igny.mipelipeliky rambognanazy, mitsambikimbikigny izy, mihosinkosigny amin'ny tômpiny akeo izy. <noise>